Izy ka aminah manôkagna zegny i, tsy possible ho tratra zegny ny fahasambaragna izy ka tsy misy fijaliagna <noise> satria oh, <hesitation> fijaliagna igny zegny <hesitation> afahagna zegny mande <hesitation> tônga ambonimbony kokoa zegny amin'ny ankapobeny. <noise>